या आकर्षित शोधा खातिर या प्रदेशाक। <hesitation> मानवजातीचो पळणो। असा नाव मेलाला सुमारे चौविस हजार वर्सांक। पायली सन <hesitation> किव्हा बुशमन। म्हणून वल्कतात ते शिकारी जमाती दक्षिण आफ्रिका। काण येंक लागले आयज बरेचशे सन आजुनय। नॉर्थवेस्ट च्या कालाहारी वाल्वन्ताण। रावतात जशे तेंचे पुर्वाच रावत तशे।